Toa poata lu kai nonga haus sik, lima siki i kaba lu pegela molata tar, e kamei a siki ba lie na ka megen i nonga, a poata tutun has tar i nonga. Bara <hesitation> ka hamasa mei a toa poata a sik man tu- tu la mela lia e- e niga has- niga hamanasa talana balia te ron laba negen batena roro lagi taun. Ba toa poata balia la gula, aliu na roroi hamamas hotel, a- a tsi moni tu la mela lia, e dokta sawa e lami mosbi mi kol ni rabaul mena bisit ni nonga mena sabe nolia me hale ne lia ats moni balie tarakap has megien nonei a sik man tu pege la lia, kaba nonei a poate ni alia u ngilin ua koruni tats bia balie la hamasagi hamamas hotel. A poate ni a ka hasi mia ats toa a tsi angkol tar e menetsia laia nonei hamamas hotel. Balie la gula mena tuol hamasa gi kaunta, ba a baman e la nama me hale nilia, tsi balie holega bia balie na uag, gum gi tara u tsia nu tebol bal te uag, uag bate kapana bal tena lu leliga tai, Bal temi ue gen, hatopisa lel bal te mi gum poneg bate ua hamasag balia te hasagohega, liu hasagoha a- a spak e ta- takui hamanasa tala pesar e katsin spak hamanasa. Balie hakats nega tsi ranga ti ron hengoi lia e katoua, te sage milö alö e spakim, alöe mas uema piua wiski na ais, löe mas uema piua wiski na ais. Balie take talasig me lagula tara kaunta, balie na tuol hamasag ba baman te rangatana. Aha te ngile mölö? Na lia ngilega wiski on da rok, ba tson te seke hamanasana tara man botol wiski, e seke talei a wiski ti ngoeia wiski on da on da rok. <laughs> tson te sekena tara man wiski, bate sakena, sakena moa tamar solo ueni tara man wiski. Ba nonei te ku la tara, menetsia, menetsia man ya i laikim wiski on da rok, em wanem kain tring ya. Ba menetsia te hatei nen, ais na wiski, piua wiski. Ok, ba baman te katena, luena kap batena kanena ais kub bate hakatena, hatsu nena wiski. Bal te hale nolia bal te songots ranga lel hasig balia te peiega, sigeret on da mun <laughs> sigeret on da mun plis, ba tson te seke lel na tara man sigeret. Poata te sekeien tara man sigeret bal te tok peles gula tara wantok tar, lie ngileg u sigeret na masis. Poata te lagi sekesekea toun marare ni a segeret on da mun, ba nonei e ku la tere menetsia. Ei, man yi laikim sigeret on da mun, em wanem kain sigeret? Ba menetsia te ha- hatei nen, halei u sigeret nu masis. <laughs> Aaaa, ba tson te ton atei talana, nonei banei boka, bon nei hala hamase nelia u sigeret nu masis balia tena gum poutsig bal te tara tara poutsig. <hesitation> Pua! Ga te pe meneria löa alö a baman alö e mas atei silema a man pöpöa te tegi katu katuun, kaba wiski on da rok egu egu tsi ranga pepesa hatsi lia, nonei tema atei sila has nea baman a sigeret on da mun, nonei puku ats